गड्येचो जॅक समाज हायड्रॉलिक जॅक आसा झाल्या तो गड्येचा जॅक लवपाचा जगर्‍यार लायता आनी तेका हँडल असता ता वयर साकैल करून तो जॅक वयर वोकात रवता आनी तशी गाडी सवकस सवकस वयर येत रवता।